Alame anggo i medan kan mala aha mala puaso get ari rayo mambaen alame mei nataboan mei mang i cuman, nalojaan mangkarejo on na dungi arga ni sipilutna pe godang, arga ni arambirna godang, arga ni gulona godang, manyaokna na pe susah. Dung masak naron dung i saok naron marjom jom opat jom lima jom, baru i bangkit i baenma noron tu adang kadang palastik dung i tatak tatakan naron kan, baru ibagi bagion mei naron tu koum koum na marroan, abis i mar masak aha muse mei kue sopit, kue kambang loyang, kue bawang, soni sajo mei tiop taon kan, tabo cuman godang godang argana, godang godang ahanai bahan bahan nai adi. Jadi anggo anggo songon alame tong kan, sanoli sataon mia alak maha marmasak, kue sopit pe songoni dei, kue kambang pe songoni, sanoli sataon mia alak mar masak, te anggo lomang tongan, manombo dua noli sataon, cuman ipe nagodangan argana, arga ni buluna pe angkon na tu aranganan ma ke i jalakan, bulungna dope angkon na poso, torus arga ni aha nai sipulut nai, godang muse argana, mar masakna pe marjom jom musengan. Dungi sada nai mambaen indan simanis, indan simanis kan ahana bahan na nggon sipulut, i rondam mei sipulut nai, baru idahan satonga masak, dung idahan satonga masak, i goreng mei bawang, dung i goreng bawang nai kan, i pami- i pa aha mei pagur gur ma gulo merah, pagur gur gulo merah i tu kuali i, dung gur gur, baru idabuon mulak ahanai sipulut nai tu kuali i, <noise> dung idabuan sipulut nai baru iaduk aduk sampai koering, baru ibaen talamna, i potong potong baru i sisirkon naron aha nai, bawang merah nai so uskus, dungi mala aha musengan anggo abis on aha muse na tabo ulala, puding kalapa muda goarna, arambir posoi, ibuka i ben i bentuk aha nai takarnai i buka kulit luar nai so tik, baru ibuka iela aek nai ibaen tu panci, dung ibaen tu panci, ibaen ma ahana isaring jolo aek nai, dung i saring aek nai baru ibaen <hesitation> aha bo nutri jel, nutri jel rasa kelapa, baru ipamasak ibaen susuna, i baen gulo putihna, dungi baru dung masak i baru i kerok ma aha nai, arambir nai i bagasan, i tingalkon ibagasan ni batok ni arambir i, arambir nai baru i pause ma aha nai nurti jel nai, baru i padingin i baen tu kulkas dung boku, baru i sajion i pangan, tabo mantab!.